ס'איז דא א געוויסע מינע טאנץ וואס א בין מאכט ווען דער בין טרעפט עסן, וויזוי צו קענען ווייזן פאר זייערע אנדערע, די אנדערע בינען זא <hesitation> ווי זיי זאלן ווי אזוי זיי זאלן קענען דארט אנקומען, וועכע <hesitation> ווי זיי טרעפן בינען מיט עסן מאכן זיי א געוויסע טאנץ וואס דעיע טאנץ איז ווייזט ווי די וועג ווי אזוי צו אנקומען און ווי ווייט ס'איז.